दो हजार बाईस एक ऐसो साल हतो जब दुनिया ने कोविड महामारी के प्रभावन से उभरने की कोशिश करी हती। भारत में हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी को अमृत मोहत्सव मनाओ गाओ हतो। इसरो ने जाई साल कई महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च करे। लेकिन जा साल रूस और यूक्रेन को युद्ध सबसे बड़ी घटना रही जिसमें कई लोग मारे गए। खेलान में फीफा वर्ल्ड कप दो हजार बाईस कतर में भाओ हतो जहां लेयोनल मेस्सी ने चैंपियंस बन कर पूरी दुनिया को दिल जीत लाओ हतो। जेही साल जेम्स बेफ स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की शानदार फोटो लाई हती। पर्यावरण भी बहुत खत्रे में रहो जा साल पाकिस्तान में भीसाध बाढ़ आई और यूरोप में भयंकर गर्मी भाई हती। शानदार पिक्चरइन ट्रिपल आर और कांतारा जैसी आई थी। जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसी साल अन्य चीजे भी भाई थी।